қайырлы күн құрметті депутаттар
құрметті әріптестер баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын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
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
бірінші мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ана мен і баланы қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы депутат әбдіқалықова гүлшара наушақызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
аталған заң жобасына мәжіліс депутаттары нуркина аманжолова жұмаділдәева омарбекова сондай ақ сенат депутаты бектұрғанов бастамашы болды
заң жобасы мемлекет басшысының қазақстан азаматтарын ұрыс қимылдар аймақтарынан қайтару сондай ақ көпбалалы отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсету жөнінде шаралар қабылдау туралы тапсырмаларын орындау шеңберінде әзірленді
заң жобасында сегіз және одан да көп балалары бар отбасыларға әр балаға шаққанда төрт айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жәрдемақы тағайындау ұсынылып отыр
сонымен қатар білім және ғылым саласындағы уәкілетті органға терроризм өршіп тұрған аймақтардан келген адамдарды отбасыларды әлеуметтік оңалту және радикалды көзқарастан арылту мәселелері жөніндегі құзыретті бекітіп беру көзделеді
заң жобасымен төрт заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі
заң жобасын іске асыру теріс әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеліп соқпайды
комитет заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма төртінші маусымға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет і гүлшара наушақызына сұрақтарыңыз жоқ болса онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитетінің төрайымы депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы қазақстан парламенті депутаттары қарақұсова қылышбаев өксікбаев перепечина және мен аудит саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатында әзірленді
заң жобасы қызметінің серпінді дамуын қамтамасыз етуге және бюджет қаражатын пайдаланумен
өздерінің алдына қойылған міндеттерге қол жеткізуде мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған
қаржы және бюджет комитеті заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма үшінші желтоқсанға дейін қорытынды әзірлеуге дайынбыз
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет гүлжан жанпейісқызына сұрақтарыңыз
жоқ онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер келесі сұрақ қазақстан республикасының өкіметі мен америка құрама штаттарының өкіметі арасындағы консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының сыртқы істер министрі мұхтар бескенұлы тілеуберді мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қазақстан республикасы өкіметі мен америка құрама штаттарының өкіметі арасындағы консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасы қарауға енгізіледі
қазақстан мен құрама штаттарының арасындағы ынтымақтастық ы қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың екі мың он сегізінші жылғы
ақш қа ресми сапарының қорытындылары бойынша орнатылған кеңейтілген стратегиялық серіктестік рухында дамып келеді және одан әрі нығаюда
қазақстан мен ақш арасында барлық деңгейде тұрақты саяси диалог жүргізілуде
былтыр желтоқсан айында қазақстан премьер министрі мен сыртқы істер министрінің ақш қа сапарлары болып өтті
сонымен қатар осы айдың басында ақш тың мемлекеттік і хатшысы майк помпеоның қазақстан іссапары өтті
елбасының сапарының қорытындысы бойынша сан францискода қазақстан бас консулдығын ашу туралы шешім қабылданды
осылайша ақш аумағында қазіргі уақытта қазақстанның екі бас консулдығы нью йорк қаласы мен сан франциско қаласында жұмыс істейді
ал біздің елде ақш тарапы үшін өңірлік хаб қызметін атқаратын орталық азиядағы жалғыз алматы қаласындағы ақш тың бас консулдығы ғана бар
ратификацияланатын келісім консулдық лауазымды тұлғалар мен олардың отбасы мүшелеріне дипломатиялық иммунитеттері мен артықшылықтарды қамтамасыз етуге қатысты мәселелерді реттейді
бір мың тоғыз жүз алпыс бірінші жылғы дипломатиялық қатынастар туралы вена конвенциясына сәйкес келісім негізінде екі мемлекеттік консулдық мекемелері қорғалатын консулдық лауазымды тұлғалары
консулдық ы қызметшілері және олардың отбасы мүшелері юрисдикциялық иммунитеттермен қамтамасыз етілетін салықтар алымдар мен і баждардан өзара босатылатын болады
екі мемлекеттің өзара пайдаланатын мен артықшылықтарын күшейту консулдық лауазымды тұлғалардың және консулдық қызметшілердің қызметіне оң әсерін тигізетін болады
сонымен қатар келісімді іске асыру америка құрама штаттарының қазақстан республикасы азаматтарының мүдделерін ұсыну және қорғаудың тиімділігін арттырады
келісімді іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы қаражатын бөлуді талап етпейді және қазақстан республикасы үшін теріс құқықтық саяси және әлеуметтік әкеліп соқпайды
жалпы келісімді ратификациялау қазақстан республикасының ұлттық мүдделеріне сай келеді
аталаған келісімді ратификациялауды қолдауларыңызды сұраймыз
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мұхтар бескенұлы
келісімге сәйкес
әрбір тарап екінші тараптың консулдық қызметшілеріне дипломатиялық қатынастар туралы вена конвенциясына сай
дипломатиялық агенттердің артықшылықтары мен иммунитеттеріне баламалы болып табылатын артықшылықтар мен иммунитеттерді береді
осыған орай түсіндіріңізші ы дипломатиялық агенттердің артықшылықтары мен иммунитеттері консулдық қызметшілердің артықшылықтары мен иммунитеттерінен немен ерекшеленеді
және қазақстанның басқа елдермен осыған ұқсас келісімдері бар ма рахмет
сұрағыңызға рахмет
і расында да мына дипломатия дипломаттардың і мен артықшылықтары
вена конвенциясымен ы бір мың тоғыз жүз алпыс бірінші қол қойылған вена конвенциясымен реттеледі
ал консулдардың иммунитеттері і бір мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылғы вена конвенциясымен реттеледі
бұлардың айырмашылықтары мына дипломаттардың иммунитеттері жоғарылау өйткені олар дипломаттар мен ыыы отбасыларының мүшелеріне
болу елдің і кіре басталады және ы миссиясы біткенге дейін толығымен
қолданады ал консулдарымыз және олардың отбасылары тек қана ы қызмет бабымен жұмыс істей істеп жатқан кезінде ғана ы оларға ы қолданды
рахмет ы сөз депутат шишигина ольга васильевнаға беріледі
спасибо в соответствии с соглашением каждая сторона предоставляет консульским должностным лицам и консульским служащим другой стороны привилегии и иммунитеты
скажите пожалуйста в чем отличие между консульскими должностными лицами и консульскими служащими
ну э простым языком если говорить э консульские
должностные лица это дипломаты исполняющие функции консульские
а значит э консульские служащие это административный и технический персонал
все спасибо
сөз депутат ержан құдайберген төлепұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мұхтар бескенұлы
мына қаралып отырған заң жобасының оныншы бабына сәйкес осы келісім ережелері және кез келген
бұрын күшіне енген келісім дәйекті түрде қолданылады ал шарттық болған жағдайда жіберуші мемлекет үшін
неғұрлым қолайлы болып табылатын ереже қолданылады деген
осыған байланысты түсіндіріп өтсеңіз осы жүзінде
осы баптың ы ережесі қалай қолданылады
мына ы бұл бапта айтылғандай мына консулдық қатынастар жөніндегі вена конвенциясының і жетпіс үшінші бабына сәйкес
екі мемлекет і өз консулдары үшін ы қосымша жоғарылау иммунитеттері мен
қол жеткізуге болады деп
сондықтан аталған қазір қарастырылып жатқан келісіміміз ы осы бапқа сәйкес ы қол қойылып ы сондай жеткізген болады екі жақ
рахмет сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мұхтар бескенұлы
келісімнің сегізінші бабына сәйкес келісімге сай берілетін кез келген иммунитетті немесе қолсұғушылықты жіберуші мемлекет тоқтатуы мүмкін
осыған байланысты қандай негізбен және тәртіппен иммунитетті немесе қолсұғушылықты тоқтатуға болатынын түсіндіріп берсеңіз рахмет
мына сегізінші бапқа сәйкес расында да жіберуші мемлекет і жіберуші жақ ы өз консулдары үшін ы кейбір мен артықшылық қысқартуы мүмкіншілігі де қарастырылған
оны ы жасау үшін
жіберетін і үкімет жазбаша хатты жіберу керек рахмет
құрметті әріптестер сонымен сұрақтарымыз аяқталды
мұхтар бескенұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі депутат ізмұхамбетов бақтықожа салахитдинұлына беріледі
рахмет құрметті төраға құрметті әріптестер
өзінің тәуелсіздік дәуірі атты кітабында еліміздің тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев тұрақты және серпінді қазақстан
ақш тың орталық азиядағы өңірлік және жаһандық мәселелері бойынша жауапты сенімді серіктесі болып қалатынын атап өтті
қазақстан америка стратегиялық әріптестігінің жоғарғы деңгейі екі елдің өзара іс қимылының іс жүзіндегі нәтижесі деп атап өтті елбасы
осыған байланысты екі елдің консулдық қызметі маңызды мәнге ие
қазақстан республикасының консулдық қызметшілері америка құрама штаттарындағы азаматтарымызға қатысты маңызды әкімшілік функцияларды орындайды
олардың негізгі қызметі азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау болып табылады
шетелге шығатын қазақстандықтар санының өсуімен қазақстанның консулдық қызметтік жұмысы белсенді болып келеді
қазіргі уақытта консулдық қызметтік сипатқа ие және әрбір нақты жағдайда консулдың іс әрекеті қызметтік сипатта екенін дәлелдеуге тура келеді
ал бұл белгілі бір жағдайларда ақш тағы өмір сүріп сүру ырғағын ондағы азаматтарымыздың санының артуын ескере отырып уақытты негізсіз жоғалтуға алып келеді
және і консулдар шетелде оның ішінде қиын және форс мажордық жағдайларға тап болған сотталған және жазасын шетелде өтеп жатқан өз азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелерін шешеді
екі жақты қатынастарды дамыту үшін консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы қаралып отырған келісімге қол қойып
келісім консулдық мекемелерге консулдық лауазымды адамдарға консулдық қызметшілерге және олардың отбасы мүшелеріне берілетін өзара иммунитеттері мен артықшылықтарды күшейтуге бағытталған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
заң жобасы бас комитет пен жұмыс тобының отырысында жан жақты қаралды
жоғарыда айтылғандарға байланысты осы заң жобасын мақұлдауды сұраймын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет і құрметті әріптестер і енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат бектұрғанов ерсұлтан өтеғұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ең алдымен қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың дана саясатының арқасында
қазақстан америка құрама штаттарымен екі жақты қатынастардың барлық салаларында да дерлік ынтымақтастық орнатып оны белсенді дамытып отырғанын атап айтқым келеді
ақш пен толымды әріптестікті дамыту еліміздің сыртқы саясатының негізі бастамдықтарының бірі болып табылады
осы жылдың екінші ақпанында ақш тың мемлекеттік хатшысы майкл помпеоның елімізге ресми сапары барысында қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың
дипломатиялық қарым қатынастарды орнатқан кезден бастап екі елдің өзара қатынасы нәтижелі дамып келе жатқанын алайда кооперацияны кеңейту үшін әлі де потенциалдарымыздың бар екенін атап өткені өте маңызды болды
бұған қоса мемлекет басшысы америка құрама штаттары қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындаған ел
бұл тарихи фактіні үнемі есімізде ұстаймыз
мемлекеттеріміз арасында көптеген бағыт бойынша оның ішінде ядролық қаруды таратпау халықаралық терроризмменен күрес және экономикалық
секілді салаларда тығыз қарым қатынас орнаған деп атап көрсеткен болатын
осыған байланысты екі ел арасында дипломатиялық және консулдық қатынастарды одан әрі дамытудың маңызы өте зор
кез келген елде консулдық мекемелер өзі өкіл болып отырған мемлекет пен азаматтарды болу елі тура хабардар ету өз мемлекеті мен азаматтарының мүдделерін корғау достастық байланыстарды дамыту
паспорттық визалық жұмыс азаматтық хал актілері бөлімі немесе загс органдарының функцияларын орындау нотариалдық әрекеттерді жүзеге асыру және тағы басқалар сияқты маңызды функцияларды атқаратынын еске салғым келеді
баяндамашы атап кеткендей бүгін қаралып отырған бір мың тоғыз жүз алпыс бірінші жылғы дипломатиялық қатынастар туралы вена конвенциясының және бір мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылғы консулдық қатынастар туралы
вена конвенциясының принциптеріне негізделген консулдық артықшылықтар менен иммунитеттер туралы келісім қазақстан мен ақш арасындағы дипломатиялық және консулдық өзара қатынасты сөз жоқ жаңа деңгейге көтереді
осы айтылғандарды ескере отырып заң жобасын мақұлдап оны парламент сенатына жіберуді ұсынамын
назарларыңызға рахмет
рахмет ерсұлтан өтеғұлұлы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
құрметті әріптестер і талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулының жобасын қабылдауымыз керек
сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі
шешім қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі мәселе
қазақстан республикасының үкіметі мен өзбекстан республикасының үкіметі арасындағы қазақстан республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың өзбекстан республикасындағы және өзбекстан республикасының азаматтары
болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың қазақстан республикасындағы еңбек қызметі және құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі біржан бидайбекұлы нұрымбетов мырзаға беріледі
құрметті і нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасы үкіметтері арасындағы еңбекші көшіп қонушылар мәселесіне қатысты келісімді ратификациялау туралы заң жобасы енгізіліп отыр
келісімге екі мың он тоғызыншы жылы он бесінші сәуірде ташкент қаласында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың мемлекеттік сапары барысында екі елдің министрлері қол қойған болатын
келісімнің мақсаттары тараптар мемлекеттерінде көші қон ағымдарын реттеу және заңсыз еңбек қызметін болдырмау жөнінде шараларды жүзеге асыру болып табылады
келісімді ратификациялау екі елдің арасындағы еңбек көші қон процесстерін реттеуде
ынтымақтастықтың нығаюына ықпал етеді деп сенеміз
ратификация сондай ақ басқа нормативті құқықтық актілерді қабылдау немесе оларға өзгерісер енгізуді талап етпейді
келісімнің күші екі ел арасындағы барлық еңбекші көшіп қонушыларға қолданылады және олардың қызметі мен құқықтарын қорғау мәселесін реттейді
сондай ақ келісімде уәкілетті мемлекеттік органдар белгіленген
келісімде өзара қатынастар бойынша ұлттық заңнаманың басымдығы реттелген және қызметкерлердің жұмысшылардың базалық кепілдіктері бекітілген
бұл еңбек демалысына жіті аурулар кезінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін алуға еңбекақы төлеу туралы
қабылдаушы мемлекеттің аумағында болған кезеңінде еңбек қызметінің сипаты мен ұзақтығы туралы мәліметтерді растайтын құжат алу құқықтары
еңбек қорғау еңбекті қорғау мәселесінде еңбек міндеттерін орындауына байланысты қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген жағдайда оған қатысты қарастырған көмек шығындары өтеу ы жұмыс берушіге міндеттелген
біліктілікті растау жөнінде екі елдің азаматтары үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында білім туралы құжаттар негізінде қабылдаушы мемлекеттің заңнамасында белгіленген тану рәсімдерін өткізбей танылады
сондай ақ қызметкерлерге еңбек шарты бұзылған кезде болу мерзімі аяқталғанға дейін қабылдаушы елдің аумағынан кетуіне қойылатын талаптар бар
қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің лингвистикалық сараптамасының нәтижелері бойынша келісімнің кіріспе мәтініне
және мемлекеттік тілдегі атауына қатысты қазақстан тарапынан ұсынысына келісім беру туралы өзбекстан республикасы сыртқы істер министрлігінің ноталары бар
осы ноталар келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады
осы келісімді ратификациялау республикалық бюджеттен қосымша қаржылық шығындарға сондай ақ теріс әлеуметтік экономикалық және өзге де құқықтық салдарға алып келмейді
қолдауларыңызды сұраймыз назарларыңызға рахмет
рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат жабағиев қожахан көкірекбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мен заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де қолдауға шақырамын
құрметті біржан бидайбекұлы
өткен екі мың он тоғызыншы жылы бес жүз мыңнан аса еңбекші көшіп қонушылар қазақстанда жұмыс істеген
оның тоқсан төрт пайызы өзбекстан республикасынан келген
осы орайда еңбекші көшіп қонушылар өз қызметін қай қайда қандай салаларда жүзеге асыруда
отандық еңбек нарығындағы жағдайды талдау үшін мониторинг жүргізіледі ме рахмет
мхм рахмет бұл жерде і құрметті депутаттар бізде і шетелдік жұмыс күшін тартудың екі түрі бар
бірі мына компания мекемелерде жұмыс істесе жаңа сіздің айтып жатқан азаматтар бұл қазақстандағы жеке тұлғаларда жұмыс істейтін і яғни қазақстанның азаматтары жалдайтын
бұның толығымен бұл жұмысты ішкі істер министрлігі жүргізеді ол жерде рұқсаттама беріледі
ол жерде бұл і көші қондық і есепті м ы қамтамасыз етеді дактилоскопиясын жаңа суреттерін түсіріп және де олар салық төлейді і екі айлық есептік көрсеткіш көлемінде
жаңа сіз айтыватқандай біз мәлімет алмасып отырамыз
соңғы мәліметтер бойынша і төрт жүз он төрт мың рұқсаттама берілген былтырғы жылы оның ішінде жүз он жетісі созылған себебі бір екі үш айға беріледі
оның ішінде расында да тоқсан бес мыңы тоқсан бес проценті өзбекстанның азаматтары үш жүз тоқсан төрт мың адам
енді ол қай салада істейтіні жөнінде бұл жерде сала емес жұмыстың түріне бөлінеді
сексен екі проценті мынау құрылысқа қатысты үйді жөндеу пәтерді жөндеу құрылысымен айналысатын азаматтар екен
бір тоғыз проценті і үй жұмысшылары жаңа күтушілер тәрбиешілер және де алты проценті мынау баушылар і и алаңда жұмыс істейтін үйдің және де екі проценті мынау і аспазшылар
жақсы сөз депутат клименко иван ивановичке беріледі
рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич
э мой вопрос адресован представителю министерства здравоохранения
статьей девять соглашения предусматривается право трудящихся мигрантов на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях и заболеваниях представляющих опасность для окружающих для окружающих
вместе с тем как известно коллеги с первого января две тысячи двадцатого года в казахстане внедряется система обязательного медицинского страхования что позволяет существенно расширить пакет медицинских услуг для населения
э каждый работодатель обязан платить взносы в фонд обязательного медицинского страхования
в этой связи скажите пожалуйста будут ли трудящиеся мигранты получать кроме гарантированного объема медицинской помощи то что закреплено в соглашении иметь право получать более расширенный пакет медицинских услуг в рамках осмс спасибо
пожалуйста ляззат мейрашевна актаева
уважаемый иван иванович согласно закона об обязательном социальном медицинском э страховании э плательщиками взносов не являются иностранцы и лица без гражданства временно пребывающие на территории государства
поэтому медицинская помощь не будет им оказываться в рамках эээ страхового пакета но может наряду с гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи которая будет оказываться при заболеваниях представляющих угрозу для окружающих
при острых заболеваниях таких как травмы несчастные случаи отравления роды э медицинская помощь может оказываться в рамках добровольного медицинского страхования то есть для этого необходимо иметь медицинскую страховку спасибо
спасибо сөз і депутат өмірбекова жанат әнуарбекқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым баяндамашы мен і сыртқы істер министрінің өкіліне
қаралып отырған келісімнің бесінші бабының үшінші тармағына сәйкес тараптардың құзыретті органдары тараптар мемлекеттерінің заңнамаларындағы өзгерістер туралы бір бірін алдын ала хабардар етеді
осыған байланысты сыртқы істер министрлігінің өкіліне сұрағым тараптарды уақытылы хабардар етпеу нәтижесінде еңбекші көшіп қонушылардың немесе оларға қатысты заңды бұзу фактілері болған ба
сонымен қатар қазақстан республикасындағы еңбекші көшіп қонушылардың еңбек қатынастарын реттеудегі жиі кездесетін проблемалық мәселелердің бірі бұл еңбекші көшіп қонушыларына жалақы төлеу бойынша еңбек шарттарының талаптарын бұзу
біржан бидайдекұлы еңбек көшіп қонушыларды жалақы төлемейтін адалсыз жұмыс берушілерден қорғау тетігі бар ма және еңбек министрлігі осы бағытта қандай жұмыс атқаруда
рахмет марат зекенович бастайық ы содан кейін і біржан бидайбекұлына сөз береміз
ну в нашей практике по дипломатическим каналам каких либо э таких заявлений не поступало
в случае поступления естественно мы эээ оперативно это э эти заявления и претензии э переправляем э в соответствующие гос органы
хорошо понятно біржан бидайбекұлы
иә еңбекші көшіп қонушылардың жалақы төлеу жөнінде заң бұзушылығы
мына келісім бойынша бізде істеп жүрген азаматтардың барлығы біздің елімізде еңбек кодексі тарайды сондықтан да бір жалпы тәртіп бойынша егер де
еңбек заңнамасы бұзылып жатса оның ішінде жалақы да төленбей жатса бүгінгі біздің еңбек кодексіндегі талаптар бойынша әрекеттер қолданады
ол кезде арыз шағым түсіватса еңбек инспекциясы тексеріп оның і тиісті шаралар қолданады і және де жауапкершілік қарастырылады
рахмет сөз депутат өтемісов шавхат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован представителю министерства внутренних дел
уважаемый марат шаятханович
согласно седьмой статье соглашения въезд выезд и пребывание трудящихся мигрантов на территории принимающего государства осуществляется в соответствии его законодательством и э международными договорами
при этом данное соглашение не раскрывает миграционный режим э граждан
пребывающих э на территории договоривающихся сторон в рамках трудовой деятельности
вместе с тем в казахстане отменена э временная регистрация всех категорий иностранцев въезжающих в страну на срок э не более одного месяца
на практике может сложиться такая ситуация когда гражданин узбекистана прибывает без указания цели в казахстан э в течение месяца успевает поработать и выехать
вот так в отношении такой трудовой деятельности э никакого учета и контроля со стороны
компетентных органов не осуществляется
в связи с этим у меня вопрос скажите какие меры по предотвращению незаконной трудовой миграции э предпринимаются в нашей стране и
как э осуществляется выявление реальной ситуации с трудовой миграцией в том числе э в отношении регионов
если это соглашение будет ратифицировано то предусмотрено что государства будут регулировать трудовые потоки и предотвращать незаконную э трудовую миграцию спасибо
пожалуйста марат шадетханович
сұрағыңызға үлкен рахмет
ну в целом работа по контролю за
незаконной трудовой э за незаконной миграцией в том числе и трудовой миграцией у нас начинается практически с пересечения государственной границы
что касается узбекистана практически при пересечении государственной границы узбекистана им раздаются раздачу памяток с требованием нашего
э с разъяснением требованием э нашего миграционного законодательства а также ответственностью за нарушение эээ миграционного э и другого законодательства республики казахстан
кроме того э значит
наши системы информационные системы комитета миграционной полиции с э интегрированы с э с информационными системами пограничной службы беркут где значит ведется учет по целям прибытия срокам нахождения принимающей стороне
соболь в дальнейшем позволяет нам мониторить эээ миграционную ситуацию
кроме этого с узбекистаном у нас подписаны три соглашения одно сейчас находится как раз на ратификации в парламенте где предусматривается
полный обмен информацией о гражданах пересекающих границу целях каналах миграции и так далее что так же нам э облегчает работу
э на эээ законодательном уровне отрегулирована ответственность вот таких граждан которые заявили одну цель э значит
при этом после въезда использовали другие значит э лазейки трудоустроились и так далее
у нас в административном кодексе эта ответственность предусмотрена
кроме того предусмотрена ответственность и работодателя
за привлечение незаконной
незаконных мигрантов трудовой деятельности и при повторных нарушениях то есть неоднократных предусмотрена даже уголовная ответственность в этой части
в части контроля э у нас постоянно проводятся э значит неоднократно в год эээ специальные оперативно разыскные э профилактические мероприятия мигрант нелегал
э правопорядок в ходе которых наши специализированные подразделения в каждой области у нас есть специальные по контролю э незаконной миграции осуществляет э выявление вот таких фактов
и статистика показывает что такое действительно такие
факты имеют место о которых вы говорите
на региональном уровне мы ведем паспорта всех субъектов юридических лиц которые привлекают иностранную рабочую силу и мы знаем значит сколько у них иностранных рабочих находится и так далее
кроме того для того чтобы все таки стимулировать э законную трудовую деятельность во всех областях открыты семнадцать миграционных пунктов где в э рамках э значит э разъяснительной работы и
значит э в рамках одного окна выдается разрешение на трудовую деятельность
то есть все что делается сейчас в нашей стране на то чтобы не допустить
вот серых схем использования нетрудовой миграции
рахмет сөз депутат нұрманбетова жәмилә нүсіпжанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован э докладчику и представителю министерства образования и науки
согласно статье тридцать девять закона об образовании на территории казахстана подлежат нострификации все документы об образовании выданные зарубежными организациями образования
прохождение данной э процедуры не требуется лишь для лиц из стран с которыми казахстан заключил международные договоры и для выпускников международной стипендии болашак
рассматриваемое же соглашение освобождает от нострификации документы об образовании по всем специальностям за исключением педагогических медицинских и фармацевтических
в этой связи скажите пожалуйста с какой целью были не освобождены от нострификации указанные специальности
и кто будет осуществлять контроль за работодателем по соблюдению указанной нормы э к примеру в частных школах поликлиниках э аптеках
пожалуйста биржан бидайбекович потом министерство образования
наверно министерство образования вам нечего здесь мхм
тогда пожалуйста бибигуль амангельдиевна
уважаемая жамиля нусипжановна действительно вот для того чтобы упростить процедуры привлечения э к трудовой деятельности в рамках данного соглашения предусматривается освобождение от процедуры нострификации
э данные нормы были включены по аналогии с договором э об евразэс
и в первую очередь они связаны с тем что в рамках трудового законодательства и в рамках вот закона об образовании с две тысячи двадцать первого года
будет э разработан перечень регулируемых профессий э уполномоченного органа в сфере труда совместно с министерством образования
и э данный перечень э профессий то есть те кто войдет в данный перечень они должны будут проходить подтверждать свою
квалификацию путем э э соответствующей сертификации
поэтому э в принципе
ряд профессий были исключены из процедуры нострификации
что касается контроля за работой у нас в принципе по лицензируемым организациям образования здравоохранения э вопросов нету
есть вопросы там есть у нас процедура и предлицензионного контроля и э проф контроль
у нас вопросы есть по частным эээ дошкольным организациям образования
вот в конце э прошлого года мы утвердили гос программу образования все таки э в рамках нее мы предполагаем поэтапное внедрение лицензирования организаций образования
то есть там есть риски того что еще с учитывая что есть в настоящее время э мораторий на проверки вот э особенно нелицензируемых организаций вот в в частности дошкольных организаций там есть вопросы у нас
хорошо через процедуру лицензирования мы все таки планируем пересмотреть
хорошо понятно
құрметті құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
біржан бидахметұлы рахмет орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат қаратаев фахриддин әбдінабиұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
заң жобасы қазақстан республикасы өкіметінің екі мың он тоғызыншы жылғы жетінші қазандағы нөмір жеті жүз отыз жетінші қаулысымен қазақстан республикасы парламенті мәжіліс қарауына енгізілді
мемлекет басшысы аулаға қойған маңызды міндеттердің бірі көші қон ағымдарын реттеу және шетелдік жұмысшылардың заңсыз жұмысының алдын алу болып табылады
қарастырылып отырған қазақстан республикасы өкіметі мен өзбекстан республикасы өкіметі арасындағы қазақстан республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың өзбекстан республикасы және өзбекстан республикасы азаматтары болып табылатын
еңбекші көшіп қонушылардың қазақстан республикасындағы еңбек қызметі және құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы еңбек көші қон процессін жеңілдетіп қана қоймайды
сонымен бірге екі мемлекеттің еңбекші мигранттарының құқықтарын қамтамасыз ету үшін құқықтық негіз жасайды
осы келісімнің мақсаты еңбек көші көші процессін реттеу және жұмыс күшінің қозғалысы үшін қолайлы жағдайлар жасау болып табылады
келісімде қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен өзбекстан республикасы жұмыспен қамту және еңбек қатынастары министрлігі арасындағы азаматтарды қазақстан республикасы мен өзбекстан республикасы аумағында
жұмысқа орналастыру туралы оның ішінде өзбекстан республикасы мен қазақстан республикасы азаматтары үшін қолжетімді бос жұмыс орындары туралы өзара іс қимыл және тиісті ақпарат алмастыру қарастырылған
келісім екі елдің азаматтарына еңбек қызметіне қатысты артықшылықтар бермейді және шетелдік жұмыс күшін тарту жүйесіне әсер етпейді
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баяндамасында заң жобасының негізгі тұжырымдамалық аспектілері атап өтілді
жұмыс тобының атқарған жұмыстары туралы қысқаша мәлімет мәліметті атап атап өтетін болсам мүдделі мемлекеттік органдардың атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобы құрылды

болып табылатын еңбекші көшіп қонушылардың өзбекстан республикасындағы еңбек қызметі және құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы деп өзгерту жөнінде түзету енгізілді
қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын ұсынды
құрметті әріптестер
заң жобасындағы жұмыс ең алдымен екі елдің еңбекші мигранттарының қорғалуын қамтамасыз ету үшін қолданыстағы заңнаманы бекіту мақсатында жүргізілетінін ескере отырып мен заң жобасын қолдаймын және әріптестерімнен де қолдауларыңызды сұраймын
назар аударғандарыңызға рахмет
рахмет фахриддин әбдінәбиұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат мамыраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
і рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
жиырма бірінші ғасырда әлемдік экономиканың дамуы көші қон процесстерінің жандануымен ерекше болып отырғаны баршамызға белгілі
ал еңбек көші қоны қазіргі заманғы еңбек нарығының ажырамас атрибутына айналды
халықаралық еңбек ұйымының басым бағыттарының бірі еңбекші көшіп қонушыларды қорғау және оның і жарғысында шетелде жалданып жұмыс істейтін еңбекшілердің мүдделерін қорғау деген үндеуі бар
бүгін еңбек көші қоны осы і және еңбек нарығының ұтқырлығы күрделі процесс екені анық
бір жағынан олар жұмыс күшінің жасаруына ықпал етеді
жұмыс күші жетіспейтін салалардың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді
екінші жағынан лайықты еңбек тапшылығын қиындатып ұзақ мерзімді әлеуметтік экономикалық қолайсыз салдарды тудыруы мүмкін
осындай факторлардың бірі жұмысқа орналасқан елінде еңбекші көшіп қонушылар тапқан ақшаларын оның қозғалысын есепке алу
бұл жағдайда біздің елімізде тапқан және одан тысқарлы жерлерге әкетілетін
осындай ақша қаражатын толық есепке алу жүзеге асырылмай жатыр
бүгінгі күні табыс көзін ескермей шетелге жеке тұлғалар арасындағы барлық ағымдағы өтеусіз аударымдарды қамтитын жеке трансферттерді ғана есепке алу жүргізіледі
мәселен өткен жылдың тоғыз айында ғана жеті жүз алпыс миллион ақш долларына барабар ақша қаражат аударылды
оның ішінде жүз сегіз миллион ақш долларынан астамы өзбекстан республикасына жіберілген
бұл менеджментті дұрыс пайдаланған жағдайда елдің әлеуметтік экономикалық дамуына әсер ету мүмкін ақша қаражатының үлкен ағыны
біздің ойымызша жауапты мемлекеттік органдар осы мәселені жан жақты зерттеп қажетті шаралар қабылдауы тиіс
негізінде қаралып отырған келісім ұлттық заңнаманың екі елдің еңбек көші қоны процесстерін реттеу саласында қолданылатын нормаларды бекітеді
оны іске асыру еңбекші көшіп қонушы і қабылдайтын тараптың заңнамасы шеңберінде жүзеге асырылатын болады
келісімді ратификациялау екі ел арасындағы еңбек көші қон саласындағы ынтымақтастығы одан әрі нығайтуға және еңбекші көшіп қонушылардың
құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге ықпал ететінін ескере отырып талқылап отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет құрметті әріптестер басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ ал талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
сондықтан басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі қаулы қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
екі мың он төртінші жылғы он бесінші тамыздағы көлік құралы паспортының көлік құралының паспортын және өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай
нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімге армения республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы қайырбек айтбайұлы өскенбаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға екі мың он төртінші жылғы он бесінші тамыздағы көлік құралы паспортын және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері паспортының
бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйесін ұйымдастыру туралы келісімге армения республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасы ұсынылады
осы хаттамамен армения республикасы келісімге қосылады және электрондық паспорттар жүйесін енгізу бойынша міндеттемелерді қабылдайды
келісім бірыңғай кеден аумағында көлік і құралдарының өз і өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерін еркін айналысқан айналысын қамтамасыз ету үшін жағдай жасауға ықпал етеді
сондай ақ еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінің аумағында өндірілген және тіркеуге ы жататын көлік құралдары мен техниканың басқа да түрлеріне берілетін паспорттың бірыңғай оның ішінде электрондық нысандарын қолдану мәселелерін реттейді
осы келісімді іске асыру мақсатында еуразиялық экономика комиссиясы екі мың он бесінші жылдың жиырма екінші қыркүйегінде номер жүз жиырма екі шешімімен
электрондық паспорттар жүйесінің жұмыс і істеу тәртібі сондай ақ көлік құралдарының және техниканың басқа да түрлерін электрондық паспорттарын рәсімдеу тәртібі мен құрылымы бекітілді
екі мың он тоғызыншы жылғы он үшінші ы мамырда қазақстан республикасының өкіметінің екі жүз жетпісінші қаулысымен ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы электрондық паспорттар жүйесінің ұлттық операторы болып анықталды
ол қазақстан республикасы аумағында жүйенің жұмыс істеуін сондай ақ жүйенің барлық қатысушыларын өзара іс қимылын толық қамтамасыз ететін болады
екі мың он тоғызыншы жылы ы жылғы үшінші шілдедегі қазақстан республикасы үкіметі қаулысымен электрондық паспорт жүйесін енгізу ережелері бекітілді
қазіргі уақытта ұлттық оператор жүйенің жеке бағдарламасын әзірлеуді бастады
еуразиялық экономиканың комиссиясының шешіміне сәйкес екі мың он тоғызыншы жылдың бірінші қарашасына қарашасынан бастап еэс аумағында электрондық паспорттар жүргізілу тиіс болған
бірақ ағымдағы уақытта көлік құралдары бойынша электрондық паспорттарды енгізу мерзімдерін екі мың жиырмасыншы жылдың бірінші қарашасына дейін
өз і өздігінен жүретін машиналар бойынша екі мың жиырма бірінші жылдың бірінші қарашасына дейін ауыстыру бойынша жұмыс жүргізуде
осы заңның жобасын қабылдау қазақстан республикасы заңнамаларын
кейіннен осы жобаға сәйкес келтіруді және мемлекеттік бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейді
осыған байланысты заң жобасын қолдауыңызды сұраймын

рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат айсина майра арапқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті і қайырбек айтбайұлы
мына көлік ы құралдарының электрондық э паспорттар жүйесін енгізу бойынша і қолданыстағы келісім он төртінші жылы қабылданған болатын ал қазақстан он бесінші жылы ы оны ратификациялады
еуразиялық экономикалық комиссия алқасы он тоғызыншы жылдың бірінші қарашасынан бастап еуразиялық экономикалық одақ аумағында осы жүйені енгізу туралы шешім қабылдаған болатын
ііі бірақ жаңа өзіңіз айтып кеткендей бұл ы жүйе әлі күнге дейін і енгізілген жоқ
ы он бесінші жылдан бастап оны дайындауға ы біраз уақыт болды төрт жыл уақыт
сондықтан енді шет жағасын айтып кеттіңіз бірақ нақтылап айтсаңыз мынау электрондық паспорттар жүйесі неге көрсетілген мерзімде і енгізілмеді
себебі оның неде ол бірінші сұрақ
және ы тағы бір елдің мынау армения республикасының қосылуымен ы осы электрондық паспорттар і жүйесін енгізу мерзімі белгісіз уақытқа кейінге шегеріліп қалмайды ма ол екінші сұрақ рахмет
шыныда да дұрыс айтасыз ы бірінші шешіммен бірінші қараша он тоғызыншы жылы ыыы бұл электрондық паспорттарды і іске асырамыз ба деп едік

еуразиялық экономикалық одағына кіретін
мемлекеттері де дайын болмағаннан кейін оны тағы да бір жылға созды
оны да қазір бірінші қараша жиырмасыншы жыл деп отырмыз
бірақ і ол да қазір ііі толық і сол бірінші қарашада і енгізіледі ме деп оған толық айтуға болмайды
қазақстан і өз тарапынан бүкіл жұмыстарын жасаватыр
біз анау ы ұлттық ыыы ақпараттық технологиялар аунит дейміз ғой ііі акционерлік қоғам і толығымен і интеграциялау жұмыстарын ы жавасатыр
біз жақтан ешқандай кедергі жоқ бірақ мынау і түгел і мемлекеттер бірыңғай кіру керек сол себептен ол бүкіл і мемлекеттерге байланысты
но арменияда өздеріңіз і
қазір бір минут бірақ олармен келісім жүргізілді ғой
ол қай мерзімде сұрап сұрап жатыр ғой
қазір болмайды дейсіз жақсы қазір болмайды бір жылдан кейін екі жылдан кейін бе қай мерзімде
і қазіргі берілген уақыт бірінші қараша бізден біздің өкілдер бар сонда комиссияның өкілдері бар сыртқы министрлік бар өзіңіз барсыз
бір топ мемлекеттік қызметкерлер онымен айналысып жүр
сұраққа жауап жоқ
нұрлан зайроллаұлы кешірім сұраймын жалғыз қазақстанға ол ы байланысты емес сол себептен бүкіл мен түсінемін олармен кім ы келісімді жүргізіп жатыр өзіңіз бе не

негізі бізде ұлттық ақпараттық ы технологиялар компаниясы аунит деген і мына электрондық жүйені қай жер сіздікі ме
жоқ ол анау нелерге қарайды ғой ы миор ға анау ы аунит і по этим цифровизации

тұрысов әсет нұрланұлы
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті
сұрақты естідіңіз ғой депутаттың сұрағын
иә қай мерзімде
біз ы бірінші қарашаға дейін жиырма

осы жылда
бәрін жұмыстарын әзірлеуге тиіспіз
міне дайын ғой дайын емес дейсіз жоқ қазақстан жоқ қазақстан қазақстан жағынан мен түсіндім басқа мемлекетпен кім оны ол жұмысты қазір
келісімге отырды олармен келісіп
иә армения жақтан беларусь жақтан осыда ы қазір ғана ы бүгінгі күнге дайын емес
ресей жақтан ы дайындығы бар электрондық паспорт деген системасы жүйесі бар
нұрлан зайроллаұлы оның і толығымен еуразиялық эккономикалық одағының комиссиясы ы айналысыватыр
олардың қарамағымен өйткені сол комиссияда біздің жұмыс істеп жатқан өкілдерінің жұмысы ол
неше кісі отыр
неше жыл отыр
сол кісілердің жұмысы ғой
оларды үкіметке шақырып
не істеп жатыр қандай жұмыстар атқарып жатыр
міне бір жылға келіскен нәрсе өзіңіз айтып отырсыз он төрт он төртінші жылда қойылған он бесінші жылда біз оны қабылдауымыз керек еді бүгін екі мың жиырмасыншы жыл
төрт жыл не істеп жатыр сонда олар
басқа мемлекеттің де өкілдері бар олармен отырып келісіп
өкімет арасы комиссиялардың отырыстары болады
сол отырыстарға осы сұрақтарды шығару жұмыс істеу керек қой оны
дұрыс айтасыз
жұмыс істеу керек
осында қазақстанда бір топ басшылар отыр анау комиссияның мүшелері үлкен бастықтар отыр
олардың деңгейі бүгін қай деңгей министр деңгейі ме
жалақы да басқасы да
енді мынау жұмыстың нәтижесі де болу керек қой
солай емес пе солай
екінші сұраққа армения республикасының қосылуымен байланыс электрондық паспорт туралы не айта аласыз
оны і армения республикасы осы еуразиялық экономикалық одағына кіргеннен кейін бүкіл осы
қабылданған рәсімдерге ы олар да қосылу керек
сол себептен олар ыыы бүгінгі мынау
біз і қарастырып отырған заңмен
ұсыныс берді осы ы неге қосыламыз деп осы келісімге қосыламыз деп
олар да бірінші қарашада дайын болу керек
жақсы сөз депутат бычкова светлана федоровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич у меня вопрос к представителю министерства торговли и интеграции
в форме электронного паспорта транспортного средства обязательным пунктом является документ подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности
это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства
он должен выдаваться испытательными лабораториями
поясните пожалуйста где владелец автотранспорта может получить это свидетельство если он самостоятельно ввозит автомобиль из э государства члена еаэс в частном порядке
э то есть в испытательных э лабораториях казахстана или в стране где он приобрел этот автомобиль
и если можно просьба уточнить сколько таких лабораторий у нас находится в стране и где они расположены спасибо
пожалуйста кто у нас жанель сабыр сабыровна кушукова
да спасибо большое а спасибо большое за вопрос
а действительно у нас есть такие лаборатории у нас порядка более сорока лабораторий которые находятся в каждом регионе которые уже э аккредитованы и осуществляют такую функцию
но надо сказать что если это товары автомобили произведенные в странах еаэс то производители непосредственно сами будут выдавать эти паспортные э тех паспорта к которым прикладываются эти сертификаты соответствия спасибо
спасибо э сөз депутат қайназаров уәлихан анарбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкіліне арналады
бірыңғай электрондық паспорттарды енгізу еуразиялық экономикалық одақ аумағында айналымға шығарылатын көлік құралдарының жалпы дерекқор құруға мүмкіндік береді
бұл өз кезегінде дерекқорлар және әрбір автомобиль туралы мәліметтерді рәсімдейтін сақтайтын электрондық жүйе
әрбір жүйенің өз артықшылығы мен кемшіліктері бар
кемшіліктеріне көлік құралдары туралы ақпарат сақталатын серверлер мен желілердің осалдығын жатқызуға болады
жүйені сырттан бұзу және істен шығару фактілері кездесуі мүмкін немесе тіпті интернет өшіп те қалады
одан автомобиль туралы ақпарат алу арнасына кіруге мүмкіндік болмайды сондықтан адамдар машиналарды тексере алмауы немесе тіркеу алмауы мүмкін
айтыңызшы біздің жүйе біздің жүйемізде сондай ақ еуразиялық экономикалық одақ елдерімен деректер алмасу кезінде ақаулар қаншалықты жиі орын алады
және электронды паспорттар жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қолданасыздар рахмет
оразбек асхат елубайұлы вице министр

кешіріңіз ол техникалық сұрақ мен орысша айтайын
у нас проблем с нашими системами внутренними которые работают на обеспечение государственных органов практически нету
что касается э проблем при обмене с со странами евразэс сегодня тоже у нас есть э соответствующий шлюз обмена данными
он тоже работает без проблем
вы правильно говорите что есть риски
в целом по информ безопасности для серверов для сетей передачи данных
эти риски мы совместно в рамках еаэс будем решать
что касается нашего оборудования мы обеспечиваем безопасность в рамках серверных эээ помещений и оборудований которые расположены на территории аунит этот вопрос мы решим
по каналам связи совместно с нашими коллегами партнерами из евразэс мы тоже я думаю во взаимодействии все вопросы защиты данных безопасности определим и решим
а сбои происходили уже в этой системе по практике
система сейчас находится в стадии разработки
к певрому ноябрю две тысячи двадцатого года мы точно ее запустим
и что касается вопросов информ безопасности они все будут предусмотрены
то есть сейчас мы не можем говорить о каком то там эээ каких то фактах да потому что система пока разрабатывается
но вы видите вот события касающиеся это же каждого гражданина касается особенно автомобили из этих стран которые все берут
нам очень важно чтобы обмен данными со странами еаэс был действительно оперативный и полный
это даст возможность своевременной регистрации это органы внутренних дел ведут транспортных средств это даст возможность и налогообложения органы комитета гос доходов
да то есть важный участок у вас там эээ асхат елюбаевич

и мы будем э фокус держать вот на защите персональных данных и тем более данных которые будут идти на обмен со странами евразэс очень серьезный
и здесь очень важно вот здесь жанель исагуловна ваше министерство и конечно же кайырбек айтбаевич ваше
вы должны полностью вот с людьми которые у нас там сидят годами в этих комиссиях и евразэс везде они должны работать на казахстан
спят там с утра до вечера а в конце концов пропускают вещи которые затем страдают простые граждане законопослушные граждане
вовремя не отработали документы со странами участниками евразэс

вы согласны согласен ну вот
весь вопрос в том как у нас относятся к своей работе должностные люди
сидит на этом участке должен с утра до вечера работать в поте лица на страну
статус огромный всем там дали по моему
в ранге какого там союзного министра
так пусть отрабатывают
еще раз говорю это все должно быть очень четко скоординировано все между всеми государственными органами
сделано таким образом в том числе и вот если это касается э обмен данными со странами еаэс по той системе о которой вы сейчас говорили мхм
должно сделано быть безупречно и чтобы недоработки либо
кайырбек айтбаевич те
недоговоренности которые еще не достигнуты в переговорном процессе не сказывались на простых гражданах
не можете вести переговоры уходите другие пойдут вести переговоры
так будут договариваться чтобы не вот как здесь получилось с четырнадцатого до какого до две тысячи двадцатого года вы шесть шесть лет
один год давали на все чтобы все договориться со всеми участниками вы шесть лет ведете переговоры
и не можете назвать дату когда придете к финишу
значит такие вы переговорщики никчемные значит других должны другие должны вести переговоры
ну солай емес пе результат же должен быть
надо результат выдавать
от того что вы каждое утро приходите на работу трубки снимаете рукой водите результат должен быть а если результата нет значит большой вопрос
если шахтер мало угля добывает значит говорят он плохой шахтер
если государственный чиновник работает так что нету результата на страну значит он плохой чиновник
схема простая
нам это всем нужно помнить от простого специалиста до министра
сөз депутат дәуренбаев аманкелді айдарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті қайырбек айтбайұлы
еуразиялық экономикалық комиссия электрондық паспорттар жүйесінің жұмыс істеуін бастау үшін бірінші кезекте қажетті іс шаралар тізбесін бекіткен туралы жаңа баяндамада айттыңыз
бұл тізбе еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің электрондық паспорттары жүйесін міндетті апробациялардан өтуді қарастырады
осыған орай менің сұрағым қазақстан республикасында мұндай апробациялар жүргізілді ме
жүргізілсе осы нәтижесін айтып берсеңіз рахмет
мына электрондық
паспорт ол біріншіден егізіліватқан нәрсе
бұрын біз ы қолданатын технический паспорт еді есіңізде ғой
олар бірақ ііі мынау
көлік і құралдарына і құралдарының иелеріне бекітілетін ы қазіргі біз енгізіватқан электрондық ы паспорт ол і жеке мынау ы өндірілген і құралды
бірінші күннен бастап өндірілген конвейеріннен шыққанға дейін і бүкіл өмірбаяны сосын барып

құралдың і кәдісі ыыы жартыжылға дейін оны толығымен
мәлімдемесін береді
сол себептен бұл ерекше басқа ыыы құжат болып саналады
сөз депутат звольский сергей адамовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
у меня вопрос вопросы адресованы к представителю министерства внутренних дел которое будет являться участником э системы электронных паспортов
как мы слышим сегодня сроки введения электронных паспортов еще не определены
но тем не менее хотелось бы уточнить как владельцы подержанных автомобилей будут оформлять электронные паспорта
например у меня есть автомобиль со сроком службы
я не собираюсь его менять или продавать
скажите пожалуйста в этом случае обязательно ли оформлять электронный паспорт на данный автомобиль
и какие будут преимущества системы электронных паспортов для сферы обеспечения дорожного движения спасибо
пожалуйста марат
спасибо вам за вопрос
значит здесь э интеграция вот наших систем э мвд с системой э электронных паспортов позволит
значит исторические данные о вашем автомобиле к примеру которые у нас уже есть в нашей системе они будут интегрированы в систему электронных паспортов
что это дает
во первых это дает нам э все сведения начиная об автомобиле с момента производства о всех владельцах технических характеристиках э установленных значит агрегатах
значит переоборудованиях и переоформлениях
то есть вся э история автомобиля будет поможет нам в дальнейшем как
в осуществлении контроля за безопасностью дорожного так и в розыске этих автомашин в случае их похищения утери и так далее
то есть эта система очень полезна для нас
спасибо құрметті әріптестер сұрақтарымыз аяқталды
қайырбек айтбайұлы рахмет орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі депутат нұрымов шаймардан усаиновчике беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті депутаттар
аталған заң жобасы армения республикасының көлік құралы паспортының көлік құралының шассиі паспортының және өздігінен жүретін машина және
техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімге қосылуын көздейді
келісім еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттірінің аумағында шығарылған және тіркеуге жататын көлік кұралдарына және техниканың басқа да
түрлеріне берілетін паспорттың бірыңғай нысандарын оның ішінде электрондық нысандарын қолдану үшін жағдай жасауға ықпал етеді
бүгінгі таңда осы келісімді іске асыру мақсатында электрондық паспорттар жүйелерінің жұмыс істеу тәртібі әзірленіп бекітілді
хаттама қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы заңына сәйкес ратификациялауға жатады
заң жобасы бойынша қайырбек айтбайұлы жаңа ғана өз баяндамасын жасап өтті
құрметті депутаттар әріптестер
заң жобасы жұмыс тобының отырыстары мен комитеттің кеңейтілген отырыстарында қаралды
парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
құрметті депутаттар осыған орай сіздерден аталған заң жобасын қолдауды және қазақстан республикасының парламенті сенатының қарауына жіберуді сұраймын рахмет
рахмет шаймардан усаинович
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат пішембаев мейрам құдайбергенұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қарастырылып отырған хаттама армения республикасына еуразиялық экономикалық одақ аумағына әрекет ететін электрондық паспорттар жүйесін енгізу бойынша міндеттемелерді жүктейді
әлемдік тәжірибе бойынша электрондық құжатты жалған жасау қиын сондай ақ ол өте ақпаратты деп саналады
ол бойынша көлік құралының шығарылғанын немесе одақ аумағына әкелген кезеңнен бастап утилизацияға дейінгі техниканың тарихын қадағалауға болады
ресейде екі мың он тоғызыншы жылдың бірінші қарашасынан бастап барлық шығарылатын автомобильдерге пилоттық режимде елу мыңнан аса қағаз құжаттың орнына көлік құралының электрондық паспорттары беріле басталды
көлік құралының электрондық паспорттары одақ елдерінде барлық автокөлік иелері үшін ауыртпалықсыз енгізіледі деп жоспарлануда
көлік құралының электрондық паспортына толық өту өзара ауыстыру оларды азаматтар үшін тіркеу рәсімдерін жеңілдетеді
жүйе қатысушыларына техниканың өмірлік циклын қадағалауға ал енді мемлекеттік органдарға
одақтың барлық елдеріне бірыңғай форматтағы сенімді дерекқорды пайдалануға мүмкіндік береді
әлемдік тәжірибе
алайда автомобильдердің і электрондық паспорттарға жаппай өтуі көлік құралдарды бағасын өсуін тудыруы мүмкін себебі машинаға құжаттың қағаз нұсқауларын шығару тегін ал электрондық формат үшін төлеуге тура келеді
жалпы көлік құралдарының электрондық паспорттарын енгізу цифрландыру қадамдарының бірі болып табылады
бұл көлік құралдарын тіркеу және
есепке алу жүйесін қайта ы құруға оны толығымен цифрлық етуге мүмкіндік береді
бұл заң жобасы өзекті әрі қажетті деп санаймын өйткені электрондық паспорттарды енгізу одақ мемлекеттерінің аумағына шығарылған және тәркеу жататын көлік құралдары бойынша
қажетті ақпаратты уақытылы алуға мүмкіндік береді
әріптестерімді қарап отырған заң жобасын қолдауға шақырамын
рахмет мейрам құдайбергенұлы сізге
құрметті әріптестер ы талқылау барысында жаңа ғана естідіңіз бір ғана ұсыныс бар осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек
сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі шешім қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер сонымен күн тәртібіндегі мәселелердің бүгінгі бәрін қарап болдық енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
сөз депутат сұлтанов қуаныш сұлтанұлына беріледі
рахмет нұрлан зайроллаұлы
біздің сауалымыз премьер министрге
құрметті асқар ұзақбайұлы
мемлекетімізде екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің жетпіс бес жылдығын бүкіл халықтық мереке дәрежесінде атап өту маңыздылығына елбасы тұңғыш президент нұрсұлтан назарбаев президент қасым жомарт тоқаев қоғамның айрықша назарын аударғандары белгілі
алайда біздің бұқаралық ақпарат құралдарында тарихымыздағы төрт жылға созылған ұлы қырғынның гуманитарлық апаттары миллиондаған азаматтарымыздың жанқиярлық патриоттық ерліктері мен еңбектері туралы салиқалы сараптамалар мағлұматтар естеліктер жоқтың қасы
соғысқа бір миллион екі жүз сексен мыңнан астам тепсе темір үзетін қазақстан азаматтары қатынасып оның жеті жүз мыңдайы майдан далаларында құрбан болғаны белгілі
қаншама жас аналар ұсақ балаларымен жесір қалды көптеген отбасылар мүлде өшіп кетті
сұрапыл соғыстың зардабы тимеген отбасы жоқ
ұсынысымыз бірінші ұлы отан соғысының тыл ардагерлерінің көңіл күйлерін анықтап зейнетақылары тұрғын үйлерінің жағдайы дәрі дәрмек медициналық көмектің тұрақтылығы тағы басқа тұрмыстық
мәселелердің шешілуі сияқты бір де бір ардагердің мемлекет министрліктері мен әкімшіліктердің назарынан тыс қалмауын қамтамасыз ететін нақты істердің орындалуы туралы
бұқаралық ақпарат құралдарында жүйелі түрде ақпараттар мәліметтерді үзбей тіпті күн сайын жариялауды жолға қою қоғам үшін қажетті әрі маңызды
екінші мектептерде оқу орындарында отан қорғау патриоттық тәрбиенің өзегі ұлттық сана тәрбиесінің негізі екенін бүгінгі тәуелсіздік жемістермен сабақтастырып рухани тәрбие жұмысын жандандыру жастардың тарихи жадын дүниетанымын қалыптастыру мақсатында
ұлы отан соғысының тарихи оқиғаларын есімдері әйгілі әйгілі емес көптеген жауынгерлер туралы деректі хабарлар видеофильмдерді тақырыптық әңгіме театр қойылымдарын
мақалаларды кең таратып әлеуметтік желілерде газеттердің соңғы беттері емес алдынғы беттерінде бұқаралық ақпарат құралдарының барлық түрлері арқылы насихаттауды жүзеге асыруға өкімет пәрмен бергені жөн
үшінші ардагерлерге материалдық көмек аулаларының қарын тазалау көктемде су тасқындарынан сақтандыру қорғау көшелерді тазалауға осы іске коммуналдық шаруашылық мекемелермен қатар волонтерлерді
басқа да қоғамдық мемлекеттік күш мүмкіндіктерін жұмылдыру жұмыстарын жоспарлап ұйымдастырып соғыс тыл ардагерлерін құрметтеп олардың ерлігін еңбегін бүгінгі ұрпаққа жариялап тағы басқа қамқорлық шараларын жүзеге асыру
төртінші ардагерлер тұрған үйлердегі мемориалдық тақталар ескерткіштер музейлер көшелер бульварлар алаңдар парктер түгелі қоқыстан аршылып тазартылуы
кейбір көмескіленген тақталардың мәселен бауыржан момышұлының ескерткіш тақтасы мүлде і көмескіленіп кеткен екен жаңартылуы зираттары күтілуі бізге бүгінгі ұрпаққа парыз
осы жұмыстарға барлық министрліктер әкімдіктер азаматтық қоғам жұмылдырылуы тиіс
болашақ үшін ұлттың өсіу үшін
бесінші мемлекеттік мекемелермен қатар
кәсіпкерлік саласында да кәсіпорындар мен офистерде шет елдік бизнес құрылымдарында жас ұрпақтың жадында біздің тарихымызға деген құрметті ұлықтау шараларын жүргізу де қоғамды біріктіретіні хақ
қазақстан республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде жауап беруіңізді өтінеміз
құрметпен депутаттар нұр отан фракцияның мүшелері сұлтанов мұхтар ерман дархан мыңбай рахмет
рахмет куаныш сұлтанович
сөз депутат нұрманбетова жәмилә нүсіпжанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос э депутатский запрос адресован заместителю премьер министра республики казахстан
уважаемый ералы лукпанович
как известно во всех регионах страны проблема потребности студенческих общежитий всегда была и остается актуальной
для решения данной проблемы в рамках третьей социальной инициативы елбасы было поручено до конца две тысячи двадцать второго года ввести
в эксплуатацию новые студенческие общежития на семьдесят пять тысяч мест путем их строительства на принципах государственного и частного партнерства
поэтапно первые пять тысяч мест должны были быть введены в эксплуатацию в две тысячи девятнадцатом году
оставшиеся пятнадцать тысяч в две тысячи двадцатом двадцать пять тысяч в две тысячи двадцать первом и тридцать тысяч в две тысячи двадцать втором году
реализация данного поручения предполагает со стороны государства размещение государственного заказа после ввода общежитий в эксплуатацию застройщиком в лице вуза колледжа или частного инвестора который первоначально его вводит за счет собственных средств
всего по итогам две тысячи девятнадцатого года из пяти тысяч запланированных мест введено в эксплуатацию две тысячи восемьсот
десять мест на общую сумму сто девяносто шесть миллионов триста девяносто семь тысяч тенге что составило пятьдесят семь процентов от общего плана
из них тысяча двести девять мест введено путем строительства новых объектов и тысяча шестьсот один путем реконструкций имеющихся зданий
при этом согласно задачам поручения елбасы ввод мест в общежитиях должен был осуществляться путем строительства новых общежитий на что в свое время были произведены соответствующие финансовые расчеты
поэтому вопрос полного исполнения поручения елбасы в девятнадцатом году остается открытым так как оно фактически исполнено лишь на двадцать пять процентов
данный результат можно было уже предвидеть в октябре прошлого года когда при уточнении бюджета основная часть расходов на тот год а это порядка семидесяти семи
процентов была возвращена в бюджет по причине их неосвоения и на первое октября две тысячи девятнадцатого года было введено лишь тысяча девятьсот пятьдесят семь мест
имеющиеся данные указывают на то что первый этап реализации поручения елбасы является невыполненным так как на конец две тысячи девятнадцатого
года фактически две тысячи сто девяносто нуждающихся студентов в местах в общежитии они остались без этих мест
а это лишь незначительная часть или три процента от всех студентов которые ждут сегодня свои места в общежитиях
также необходимо отметить что ежегодно по проекту серпін получают гранты в среднем свыше трех с половиной тысяч человек которые в первую очередь нуждаются в общежитиях
особенно это касается северных приграничных областей страны так как целью этого проекта является решение демографического экономического дисбаланса между южными и северными регионами
при этом к примеру в северо казахстанской области не было введено ни одного места при имеющейся в регионе потребности трех тысяч мест
аналогичная ситуация в костанайской области которая испытывает потребность двух с половиной тысяч мест
на основании изложенного в целях решения указанных проблем полагаю необходимым активизировать работы по привлечению частных инвесторов для строительства новых общежитий при государственных вузах и колледжах в особенности в северных регионах страны
обеспечить координацию всех заинтересованных органов и структур по вопросам ввода мест в общежитиях путем строительства объектов предотвратить практику затягивания процедур заключения
договоров и соглашений с застройщиками и обеспечить целевое использование бюджетных средств предусмотренных на реализацию поручения елбасы в рамках третьей социальной инициативы в части строитльства новых студенческих общежитий
с уважением депутаты мажилиса парламента республики казахстан члены фракции партии нур отан нурманбетова омарбекова цой думанов
спасибо жамиля нусіпжановна
сөз ы депутат магеррамов магеррам мамедовичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
қазақстан республикасының премьер министрі маминге
біздің депутаттық сауалымыз мектеп кітапханашыларына қатысты
қазіргі уақытта мектеп кітапханашыларының мәртебесі түсініксіз жағдайда қалып отыр
бүгінгі жағдайда олар өз мамандығымен жүмыс істемейді
гуманитарлық білімі бар мамандар орта мектептерге техникалық немесе көмекші персонал ретінде қабылданады
белгілі бір дәрежеде бұл рас себебі мектеп кітапханашысы бір мезгілде меңгеруші де абонемент библиограф та оқу залының кітапханашысы да жүк тиеуші де еден жуушы да болып жұмыс істейді
сондай ақ мектеп кітапханашысының кітаптар мен оқулардың жай таратушы ретінде қабылдауы біздің ойымызша әділетсіз
екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап мұғалімдердің жалақысын көтерді
сондай ақ мәдениет қызметкерлерінің оның ішінде мәдениет және спорт министрлігіне қарасты кітапханашылардың жалақысы көбейтілді
ал мектеп кітапханашыларының жалақысы көбеймеді олар жай ғана еленбей қалды
осыған байланысты мектеп кітапханаларының педагогикадағы рөлін мойындап мектеп кітапханашысының мәртебесін анықтау керек
жалақыларының екі мың жиырмасыншы жылдың бірінші қаңтарынан бастап көтеріп олардың кезекті еңбек демалысы кезінен мұғалімдермен тең дәрежеде ұзарту керек
жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып заңнамамен белгіленген мерзімде депутаттық сауалға жазбаша жауап беруді сұраймыз
құрметпен халық коммунисттері фракциясының депутаттары
рахмет сөз э депутат косарев владимир борисовичке беріледі
спасибо нурлан зайроллаевич
прежде всего я прошу извинения за то что в прошлый раз нарушил регламент при оглашении депутатского запроса
наш очередной депутатский запрос направлен премьер министру он касается профессионально технического образования в школах техникумах и высших учебных заведениях
мы находим что сегодня у нас
профессиональная подготовка молодежи ведется из рук вон плохо
надо обратить особое внимание на колледжи
смотрите у нас в колледжах где учебный процесс ведется исключительно на пальцах потому что там нет ни машин ни животных ни земли
о чем можно говорить как можно там подготовить специалиста который будет востребован на производстве и не не пополнит отряд безработных
мы были недавно с коллегой сыздыковой в атбасарском аграрно техническом колледже
там тысяча двести человек у них нет даже инвентаря для
практической работы
оказывается он не предусмотрен приказом министерства образования от двенадцатого года номер девяносто семь там только табуретки и столы предусмотрены а практических занятий
провести нечем
мало того недавно мы получили сведения о том что из трехсот тысяча триста двадцать учащихся колледжа в туркестанской области на занятия явилось только двести сорок семь человек и так длилось целую неделю
низкое качество образовательных программ неоснащенность приведет к дальнейшей профессиональной непригодности выпускников
недавно мы разбирались в проблемах лифтового хозяйства
в столице у нас двести семнадцать человек учится
на лифтовиков а устроиться на работу могут только единицы потому что качество подготовки
выпускников колледжей крайне низкое
а поэтому у нас приходится обучать
таких специалистов за границей
мы много делаем чтобы не допустить нецелевого использования денежных средств из бюджета но почему то в колледжах и студенты получают не посещая занятия и преподаватели у которых половина пустых уроков все равно получают заработную плату
а отсюда мы видим что появляется
неуважение к труду появляются в обществе такие крутые субъекты никем никем не признанные но корчащие из себя великих деятелей
наша фракция народных коммунистов настаивает по нормативам из бюджета
в школы колледжи тех инвентарем и материалом для производственной практики
учебным заведениям следует налаживать производство товаров и услуг для населения и прежде всего для своих нужд
как можно колледж сельскохозяйственный не обеспечить своими продуктами это же нонсенс
неужели нельзя картошку и редиску высадить и обеспечить себя
они по гос закупкам идут
посещаемость и уровень знаний выпускников школ и колледжей должны соответствовать потребностям страны
а судить о них не следует следует не только по приукрашенным статистическим отчетам а по реальным делам
просим вас рассмотреть и принять меры предоставить ответ в установленные законом сроки
фракция народные коммунисты спасибо за
спасибо владислав борисович
сөз депутат барлыбаев ерлан қайланұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаевич
наш депутатский запрос к первому заместителю премьер министра республики казахстан и генеральному прокурору республики казахстан
в демократическую партию ак жол обращается все больше предпринимателей подвергшихся необоснованным санкциям по э признанию сделок недействительными
сумма доначислений способна привести их к полному банкротству
в этой связи двенадцатого февраля текущего года состоялось заседание фракции ак жол в котором приняли участие представители верховного суда генеральной прокуратуры комитета гос доходов и более ста предпринимателей включая видеосвязь из регионов
по данным с мест количество судебных исков по признанию сделок недействительными за последние три года выросло в девять раз и сегодня уже исчисляется тысячами
при этом случаи когда судьи защитили предпринимателей менее одного процента
для сравнения когда спор рассматривает аппеляционная комиссия самого мин фина то она поддерживает бизнес в тридцати двух процентах споров
дискуссия показала что у налоговых органов отсутствует четкая методика определения фиктивности сделок
вместо этого они просто выискивают случаи когда у предпринимателя якобы недостаточно активов для выполнения контракта и по цепочке доначисляют налоги до их состоятельных контрагентов
такие подходы заложены не в налоговом кодексе а в принятом двадцать девятого июня две тысячи семнадцатого года нормативнм постановлении номер четыре верховного суда
в котором налоговикам дано право признавать сделки недействительными по собственному усмотрению о недостаточных основных средств или работников предприятия
и даже когда предприниматель предъявляет доказательства в виде э построенных зданий и дорог поставленных товаров налоговики их просто игнорируют
но такой подход направлен именно против малого и среднего бизнеса который в нынешних условиях вынужден экономить расходы и привлекать технику или работников под конкретные задачи
более того это инструмент стал удобным способом для вымогательства у бизнеса о чем также сообщают предприниматели
мы с пониманием относимся к стремлению гос органов пресекать преступные схемы и наказывать мошенников но считаем крайне необходимым защитить защитить добросовестный бизнес обеспечить рассмотрение экономического характера каждой подобной претензии
сегодня под прессинг попадают предприятия успешно работающие много лет создававшие добавленную стоимость и рабочие места исправно выплачивающие налоги в бюджет
приведем только пару примеров то актауцентрстрой малое предприятие работает одиннадцать лет содержит тридцать работников уплачивает до шестидесяти миллионов тенге налогов в год
суд требует дополнительно взыскать шестьсот семьдесят девять миллионов тенге что равносильно банкротству малого предприятия
тоо абз плюс костанай среднее предприятие работает девятнадцать лет на рынке содержит двести пятьдесят работников уплачивает в бюджет до девятисот миллионов тенге в год
суд решил взыскать еще три с половиной миллиарда тенге
это неизбежное банкротство налогоплательщика
и таких примеров достаточно
ну неужели государству выгодно целенаправленное разорение тех кто обеспечивал работой сотни людей и платил миллионы в казну
в этой связи фракция демократической партии ак жол просит поручить комитету государственных доходов до выработки объективных критериев
фиктивности сделок приостановить подачу таких исков в судебные органы либо направить их на рассмотрение аппеляционной комиссии мин фина
второе просим генеральную прокуратуру изучить возможность внесения протестов в защиту предпринимателя в порядке надзора по состоявшимся решениям судов для предметного рассмотрения экономического содержания оспоренных сделок и доначисленных налогов
мы также просим председателя верховного суда республики казахстан возобновить деятельность рабочей группы по данному
вопросу в части уточнения методики признания сделок недействительными постановление номер четыре от двадцать девятого июля две тысячи семнадцатого года
с уважением депутаты фракции ак жол
спасибо сөз депутат микаелян наринэ гамлетовнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру
вариант для оглашения
президент республики казахстан касым жомарт кемелевич токаев поставил перед правительством задачу по насыщению внутреннего рынка продуктами питания отечественного производства
а также стабилизации цен на социально значимые продукты питания исключению необоснованного роста цен посреднических схем и упрощению доступа казахстанских производителей к потребителю
вместе с тем встреча с избирателями в областях дает основания сделать вывод о том что в этом вопросе имеются системные причины
не позволяющие эффективно контролировать рост цен и защищать потребителя от непомерных аппетитов торговцев посредников рыночной мафии и зарубежных поставщиков продуктов
как показывает изучение продукты питания от поля до мест реализации зачастую дорожают в два три раза а розничные продавцы повышают их еще на пятьдесят шестьдесят процентов
кроме этого имеют место практики вымогательства ретро бонусов в объеме до тридцати процентов от стоимости товара маскируя их под различными дополнительными услугами хотя это должно входить в затраты субъектов торговли
изучение иностранной практики показывает что в германии законом установлено строгое требование когда оптовик имеет право наценки только в два процента а торговля десять
такие же требования имеются в киргизии и в других странах
в этой связи необходима скорейшая переработка устаревшего несоответствующего ныненшним реалиям закона о регулировании торговой деятельности
который не позволяет выявлять и пресекать необоснованное повышение цен в торговых сетях и магазинах и оперативно влиять на уровень цен на сзнп
для этого во первых необходимо внести в пункт первый статьи девять закона республики казахстан о регулировании торговой деятельности поправки где четко определить порядок работ и ответственных за это лиц
во вторых значительным резервом повышения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и снижения цен на продукты является выравнивание уровня финансовой поддержки сельхозбизнеса с такой же поддержкой как в других странах еаэс
в настоящее время российская федерация и белоруссия оказывают финансовую поддержку совим сельхозпроизводителям выше чем у нас
третье требует скорейшего упрощения механизм по определению максимального уровня цен при их стабилизации на социально значимые продовольственные товары
ныне определенные в постановлении правительства процедуры согласования принятых решений рабочих комиссий при акиматах по утверждению о предельно допустимых цен на сзнп занимает до полутора месяцев
в это время выходит размещение на портале нпа для общественного обсуждения выработанного комиссиями решения согласования с общественным советом
получением экспертных заключений ассоциаций предпринимателей нпп получение согласия юридической службы акима затем предварительное согласование с управлением юстиции
в связи с таким порядком зачастую расчеты предельно допустимого значения цен особенно в межсезонье затягиваются и они становятся неактуальными
в статье восемьсот четыре кодекса об административных правонарушениях не определено какое должностное лицо уполномочено составлять протокол об административном нарушении со стороны субъектов торговли предельно допустимых цен на сзнп
и данная правовая коллизия требует четкого определения какие должностные лица и какого органа имеют право составлять протокол о данном нарушении и какой орган имеет право на выявление данного нарушения и в какой форме оформляется протокол поручения
одновременно необходимо изменить в порядках расчета пороговые значения учитывать не только индексы предыдущих трех лет но и учитывать сезонность уровень инфляции наличия его производства в области и районах
пятое целесообразно пересмотреть принятые министерством финансов решения о распространении в полной мере на деятельности спк областей требований закона о государственных закупках
это не позволяет делать интервенционные закупки и выпуск сзнп а также оперативно закупать услуги по их хранению в сжатые сроки исходя из ситуации на продовольственном рынке
с учетом формирования торгово логистических и торгово распределительных центров и укрепления их связи с фермерами и кооперациями использовать институт спк для закупа
по справедливым ценам товаров олпх и иных хозяйственных на селе субъектов в том числе средних товаропроизводителей продовольственных товаров
с уважением депутаты от ассамблеи народа казахстана спасибо
спасибо сөз депутат никитинская екатерина сергеевнаға беріледі
спасибо нурлан зайроллаевич
наш запрос адресован министру здравоохранения господину биртанову
уважаемый ельжан амантаевич
в дпк ак жол обратились предприниматели фармацевтического бизнеса
в соответствии с приказом комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики казахстан номер двести тридцать
от первого ноября девятнадцатого года с четвертого октября прошлого года у компаний дистрибьюторов отозваны регистрационные удостоверения на тест полоски к глюкометрам
основанием для издания данного приказа послужило заключение самого комитета на тест полоски
поскольку они не являются изделиями медицинского назначения
такое решение более чем непонятно ведь например аналогичный продукт в беларуси и российской федерации имеет статус медицинского изделия и соответственное регистрационное удостоверение
полоски в основной своей массе поставляются отдельно от самого аппарата который может быть приобретен один раз так как на него дается пожизненная гарантия
тест полосок идущих в в комплекте с аппаратом хватает больным сахарным диабетом на один три дня
между тем они используются для диагностики уровня сахара в крови в первую очередь людьми страдающие сахарным диабетом являются жизненно важным элементом диагностики то есть требуются больным постоянно
теперь поскольку данные изделия не отнесены к какой либо категории медицинских изделий либо комплектующих они попадают под дополнительное налогообложение ндс
и казахстанским больным диабетом второго типа придется ежегодно дополнительно платить за полоски порядка триста тридцати тридцати трехсот сорока миллионов тенге
но это не самое главное
основным вопросом является тот факт что ранее существовавшая форма регистрации обеспечивала систему четкого контроля за перемещением товара на территории республики по всей цепочке от импортера до конечного покупателя
до принятия приказа компании поставщики тест полосок были обязаны соблюдать все требования по их хранению и транспортировке
продажа изделий дистрибьюторами могла осуществляться только участникам фарм рынка имеющим соответствующую лицензию либо талон уведомление
таким образом были определены конкретные юридические лица несущие ответственность как перед потребителем так и перед государством
вывод тест полосок из изделий медицинского назначения и упразднение регистрационного удостоверения фактически снимает как с оптовых поставщиков так и розничных реализаторов какую либо ответственность за качество и безопасность продукта
поскольку тест полоски перестали являться медицинскими изделиями они могут беспрепятственно продаваться в киосках на рынках и автозаправках где отсутствуют какие либо требования к условиям их хранения
все это может привести к тому что человек страдающий диабетом используя некачественную тест полоску и получив некорректный результат на глюкометре примет лекарство в неверной дозировке
или вообще не примет необходимое лекарство для урегулирования уровня сахара в крови что естественно может привести к коме и даже летальному исходу
просим вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и вернуть в указанную э указанной продукции статус изделия медицинского назначения
с уважением депутаты фракции ак жол от партии нур отан депутат аманжолова
рахмет құрметті әріптестер сонымен депутаттық сауалдар аяқталды мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар